لومړی ویښتان پاک او وچ وساتئ. د اړتیا په صورت کې وریښتان وموښئ یا سیده کړئ. د سټایل لپاره جیل، کریم یا سپری وکاروئ. د مخ شکل ته مناسب سټایل غوره کړئ. که رسمي غونډه وي، منظم او ساده سټایل غوره دی. د واده یا جشن لپاره ښایسته او مفصل سټایل غوره کېږي. ویښتان کولی شئ شاته، ښي، چپ یا خلاص پرېږدئ